<noise> buen kunji ba'ajau manarajau nejeiñ <noise> peuk kua lu'uey liya'a peuk lu'uey ejeil kusau horas lu'uey ejeil para kauk lanu'u pues balik chu mani re let many linjiat lumey peuk se kua manama manuejeiñ manama manama kanu kutseiñma ma kandaung pues lumy lanjas kiñiui de baxiñi'iu para manaju'u manaka'ang ne ngul'us manama nu'jueiñ y timjik pues malanjat nda napu ralejeiñ kunju kik'iai de baxiñi'iu pus malanjat makabu ngulajau napu kunju'u o sea rapu kulejeiñ kunju'u para ke k'ua lakeje ne ngul'us de los ke buruan mat kuba'au pus bumjei namat kon ngul'us <noise> lumjei lan lanjat karat pus karat mbeje balje pus linjiat batsajau balje re <noise> rin'jiuk ya kupu stinjia chu mani mi'ia kupu stinjia. Si kupu stinjia chu mani pues ya nip mbanjai ndeu mas ndeu mas bubat kiajai kuba'u nda ntsjau horas o mas n'ujuñ chu mani pues ya kuanse limy re xikich pues mas malanjas manaleiñ ne snalech y el ke liya'a pues manu ngja y kupu stinjia chumani mi'ia rapu burua ya ni peuk kua mbaejeil majau kupu bakja chu mani kujuy burua ya nin kua lupa rik'i mbaejeil majau porke lumey peuk makamu ngul'aja lumey mani malanjas y mi'ia rapu pues chu mani ya nip mbanjaik ndeu mas buen ndeu mas re xikit si lembe linjiat many pero los ke nip mbubu ngul'ajau pues rajuk lem lem nip mani linjiat y kauk kunji pus kauk lanu ke hay veces tiya asta nup kinyie mejep ngusaung porke saria tutsajau kul'us y nip mani laejeil y ya para mananeje la seis de va xiñiu kauk ya rake lanu para matanjas lo ke munutsajau para matanjas napu hora kauk tinjias. <noise>